Ny samihafana vitsivitsy mampiavaka ny saka amin'ny alika dia, eo ny feoany raha hoan'ny saka manokana dia miao miaona izy ary ny alika kosa dia mivovoha, eo iany koa nefa ny habehany anisan'ny zavatra mampiavaka azy iny, ny saka somary kelikely fa ny alika manatombo kokoa amin'ny vatany, ao ko ny toera fimpetrahany <noise> ny saka afaka miara miaina amin'olona ao antrano fa ny alika any ivelany.